<hesitation> ya' pandung moman, tu tradisi tu onesu wanuang kite hahate ya' noman tu somakaweng iya' manoman tu mulalaling mulalaling ore' mapalus te to mulalaliwu ya ti montingi mowawisa to onesu wanuang kite tu ngo malalaing ato mapalus su lirik to kite one one to tatulu oneto lima oneto rakel, rakel <hesitation> tou malaling ato mapalus, te ore' su lirik tan one rentu a mulalaling mamangun, mamangun waley. mamangun waley itu te tu ore iya' nulalaling ma miho waley yaiya' oneren ya' ya onesene waliku piniho mapalus mapalus tu nalaling <hesitation> mulalaling, ore' mula laling kupang, mulalaling tanaga mulalaling bahan te kuna mapalus. One ren ore' ikite su wanuang kami one hut desa, te'ikami ore' hut desa one maengket, one kabasaran, nate tukangan <hesitation> kite pihuan kite sungton. pahusa pikoan kite, te budaya tu onesi sikite tu wanuang kite pakusale one tamu ore' one bupati, ore' one gubernur mayuasu banua te pulala' nilala ole <hesitation> maengket, mangaase munanaya ore' one kabasaran, te mangase munanaya mamake tu kostum ole paka' paka' tradisional te talos talos kanya wu tesene kite' masyarakat suwanuate taluas matandum, matandum apatu pihoanni. <hesitation> suwanua wu tradisional tu onesu wanua apatu pihoan wu. <hesitation> <hesitation> so majadi budaya sikami te, ore' ikite one acara- acara resmi. ore' ite tu hut desa, ada one <hesitation> puntatabisan <hesitation> gedung gedung te mulala te one one maengket, one kabasaran te ikami <hesitation> masenang masenang budaya tu onesu wanuangkami te ore tu tohahorang tuhahure, tuhahure' te mangase kangan mangase momen sikami tu muda-muda kunemangase pihoan le tu apapatu <hesitation> sauntehe pihoan mangase pihoan le makoto anak cucu kite tera' kata kalu panen ni mangase tera' kangan onesu <hesitation> suatey mangase su pikiran mangase apatu piniho niyorang yorang to na nateye yorang yorang tu tatera one tan. Apatu piniho mangase kamanti pihoan kami pihoan wu pihoan anak cucu keneren, te pakapandungan te kangan ikami toha toha hurang toha toha hure' kangan momen si anak-anak si cucu-cucu ngikami poyo poyo puyun puyun, makoto apatu pihoan ni piniho ni yuwo' yuwo' ngikami to ta tera one tan apatu piniho mare mangase, apatu piniho mangase kamen ti pihoan kami makoto apatu pinihon kami pihoan mi anau cucu-cucu ngkami.